أكيد إني أتحكم في أحلامي, لأن أحلامي تخصي, <hesitation> راجعة إلي, ف <hesitation> أنا كمان أحب إنه أعيش فيها مغامرات, ال <hesitation> وأحقق كمان الأشياء اللي أنا بتمناها, أحلام الآخرين مالي دخل فيها بصراحة, مش شيء ممتع إنه أنا أتدخل في أحلام غيري.